د پروټین اندازه مهمه ده. د سبزيجاتو پروټین باید متنوع وي. لوبیا، نخود، دالونه خوړل پکار دي. مغز لرونکي مواد هم ضروري دي. هره ورځ یوه یا څو سرچینې وکاروئ. سبزيجات یو له بل سره ترکیب کړئ. وړه دال او وړه وريجي ګډې کړئ. د سبزي پخلی باید معتدل وي